जिराफ अपनी लंबे गर्दन से ऊँचाई पर होए वाले पत्ते और दरिया खा सकते हैं। जोन और जानवर नहीं पहुँच सकता। इसी उन वाक्य जंगल में खाना खोज आसान होवत है। और जिराफ लड़ाई के टाइम अपनी गर्दन को इस्तेमाल करके दुश्मन से बचाव भी करत है। ये ऊँचाई और ताकत दोनों को फायदा होवत है।